Kan nadum bidor biʼellem kef buktub ba gulleya ilga waqit iffakkar fog shaqalil bidor biktub fogan auwalan haw kan badal kitaba da, ishif lubda wade da ikhallisa digo imshi lel taniye imshi le talita ta ke yom ta in khalis kitab ta, kan khalas ilga nadum hu miʼaqid fogan nam da al fatinna dadda igiri le shakwalal al kataba da.